རླེབ་བཟོརས་དེ་ལོ་ནག་ཅ་ཀེ་བུ་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། ཐི་སོང་དེ་ལི་ནོ་ཀེ་ཐང་ལེ་ལུ་ཡང་གོ་ཤ་ཨིན། དེ་ཀེ་ཁན་ཕ་ཤ་ཨིན་སེ་ན་དེ་ནག་ཅེ་ཇུ་ན་ཧ་པེ་ཀ་ཐམ་ཅ་ཐང་གོ་ན་ཧ་པེ་ཀ་ཆུ་ཏོག་ཀེ་ཡོ་པ་ཤ་ཨིན། དེ་རླེབ་བཟོརས་དེ་མང་ཤུ་པ་ཆེ་པ་ཁན་དེ་ཧ་ཇཱམ་ཆུ་ཀེ་ནོག་ཏོ་ཨིན། དེ་ལེ་ཐའ་ཏེ་ཐེ་ན་མེ་མང་ཤུ་ཀེ་རང་ཀེ་ཁིམ་ན་རེ་རེ་ཇ་ཀོ་ནག་ཅ་ཀེ་ཐོངས་སུ།